أحسن قاعدا عالأرض, خاصةً إذا كنت في مكان طبيعي وهادي, ومزيان برشا, الجلسا هاذي تعطيك إحساس بالراحا والحريا, والطمأنينا, وتخليني نحس بالقرب مالطبيعا, أما إذا كنت في مكان مسكرممكن أحسن حاجا نقعد هيا, كرسي مريح, لكن جلسا عالأرض غالباً تكوتن أكثر ارتياح بالنسبا ليا أنا.